Na dalaxaiq n'quiaxaq na enaham doqshec aloq so enaham enam aloq na qompi yim imaa' chaco colgochigui sa altapeq da qayiot caica ca calota ca loleguepi da caieet camaye na doqshec aloq nagui cheta'ague da ñehuanaxa na aloq saq enaham aloq coyochigue

Yi ýale añaxaic l'enaxat Meguesoxoche ýataqta saq ýit da qaicouennate da dam eda ýataqta huo'o ram era hueta'aguet ishet da retaxaýapegue' na shiguiacpi ishet ra n'aqtaxane' na l'at qataq aso qasoxonaxa l'enaxat Meguesoxoche yimaye lataxala' na qompi ýataqta nuennataxat

Aiem da sabotaque da sioxoie que eca itaiaxaqui nache shera uañe da huoo' ca aiom ca da caica ca aiom nache se huatara da huoo ca aiom nache sioxoie

Aiem cam aiem qocho'olec nogotolec nache sañaloqten chalcata ra saua' se'eso natannaxanaq cha'aye huo'o naxa na aiem huec hualec na io'oc nache aye iate'e maiche aiem paigue ra aiem iauegueuo ra aiem nataren cam eca natannaxanaq qaq nagui ra aiem ỹi nache saishet ra saua'a cha'aye aiem nooitu nagui

So hua'auchiguiñi no'onatac ñauane' ra so'ot yem iye ima' Chaco huaña ne'ena hualoq nachaqnata nam ena no'onatac qolloxochiyi ca ñaq saxanaxa llache nache qaica ca l-lla no'onatac yem iye qaq ra ñanaigue na Buenos Aires nache ñauane' ra ne'ena laipi no'onatacpi iotta'at cam saiaten ra so'ot nache ca cam eca so'ot

Aiem ca ñaq aiem cocho'olec aiem nogotolec aye iate'e aiem iauegueua'a naxa cam eca natannaxanaq cha'aye huo'o naxa ra huo'o na hualec na io'oc nache ayem aye iataqta aiem huo'o ram era lqochoxo ra sañio'oita nache aiem iauegueua'a aiem iauegueua'a cam eca natannaxanaq

Aýem ýataqta yiqopita da maiche lviganaxac nam Qompi huo'o ana lvique huo'o da maiche lvigaxanaxac qaq de'da lvigaxanaxac ýataqta onaxaic ýataqta huo'o de'da lamaic da qan'axaixaatega enauac nam ne'ena hueto'ot dam de'da nvigaxanaxac

Sa'amaqten yi qaica ca l-lla lo'oxoiaxac sa n'qochen

Aýem qaica qa l'lia ioxogrataq naga aýem ioxogrataq eye itaa'eye añaxaiq

Aiem sa meteteq naxa shiguiac nahueneq hueteleq na nenaxa

Da iot na shiguiaxauapi da l'lia alhua se sheishet da doche eta isoxat so l'lia

ye ima a' na qom ñagaqpi ñacpiolec qaica da lashantec nam dalaxapi naie e' chetague huo o' na laxashantec

Aÿem da sauga que'eca n'onaxa loqo sootaigui aca'aca aviaq nache qaica ca n'anaxat aca'aca itaxaixaqui

Na alpi iataqta huo'o ra laiaanec cha'aye naiqtaxa ra qapio'ole aca'aca la'ale na'alaxanaqte nache ishet ra iahuo'o maiche lmenaxanqa nache imetac na lmenec

Nam qompi nam qadhuo' qom huo'o da maiche lvinaxanaxac qataq l'onaxanaxac de'eda lvinaxanaxac sa ishet da qalota na ana lanotaapi qalaxaye da do'onaxan yataqta 'onaxaic da huo'o da lamaic qanaxayatega 'eda da maiche do'onaxanaxac na qom

Ra huo'o ca'aca sano'on ye ima' qaiaxaneuga ca'aca lnotaxaqui ne'ena dalolaxaicpi nache ra pasa'aguet nache nataqaen pasa' ivira ca'aca ivireua' ca'aca huetaigui na nata' huetaigui na natannanaxanaxatpi ca qanmit qataq ra qailalec cam eca lalolaxa nache qoiami' que'eca lata' cam ecaeso qarqaia ra sano'on

Ñim ilotague' na shíýaxaupi damaxasootac nataxala' da huo' que'eca yioq dam l'aqtac cha'aye saq ýit huo'o da l'aqtac da huo'o que'eca ltaunaxanaxac qalaxaye da eesa nache yioq que'eca ltaunaxanaxac talec nam shíýaxauapi mayi huo'o cam luenec nache ýahuo'o ca lma nam ena qaica ca lma' nache ñim'iñi nadamaxasoxootac nataxala' ilotague na shiýaxauapi nache itauan ýahuo'o na lma'pi na qaica calma'

Nam ena huo'o na lmenec huo'o na imeetac ýataqta huo'o da l-loquiaxac da huetaigui ne'ena peulopi lta'adaicpi cha'aye huo'o ne'ena ilotague' nam nqa'aicpi nache da qailalec da huetangui na nqaic da demenaxaatac nache qanoracion qanoracion nache cam eca ýachetac na lmenecpi nache cou taq sa deque'e so na'a'q cha'aye nam ena imeetacpi deque'etapigui nataqa'en eda da l-loquiaxac cam eca huotaique que'eca lmenec

Cam eca shiỹaxaua ra huetauga que'eca no'onaxa saishet da choche huetauga maiche lma' cam eca huetauga nache ra sano'on nache huo o' ra lqalaic ra taua' que'eca natannaxanaq da sano'on camaye era da lqalaic cha'aye huo'o ne'ena nqaicpi alhua qaica cam eca nqaic coma' da sailaua'ague cam taia que'eca huo'o aca'aca nnotaxaqui nache pasa' ra ivira cam natannaxanaxaqui

Nam enapi qompi iataqta ntauata't qataq nhuoteeta't ntauatac nataqa'en cha'aye huo'o naxa ra ñiuenaxa't eram ra lataxac na iuorhuapi

Dam iuennataxa anam na alhua sapiaqtalec mashe nqui'c naua naxa'te saq ena'am quesoom nagui huo'o da ne'enaua natrauo naxa'te yataqtauo da lchec cha'aye dalaxaic nam ena iteetapeguet na doqshe enauac na shiyaxauapi huetalec ana alhua yataqta huo'o da lliyaxa da anac se'eso yaxasoxooñi na noyicpi l'at lta'adaic l'at lta'a nacheso so qañetape'eguet qataq da dacholaxan ana alhua yataqta huo'o ne'ena hueta'a nam shiyaxauapi nache qo yataqta nlaguiñi enauac que'eca hueta'a na shiyaxauapi nlagui- nlaguiñi na noyicpi qataq qalota na ileu nataqa'en nache nagui ico' da ico' ishet da semetenaq nagui ishet da semetenaqtac nam lachogoyic na shiyaxauapi qoyoqta yi hueta'a

Aiem yoqpita ca aca tahiaxaqui chaaye tamiaxat huoo' na onaxaic chaaye ñaxaguetaque que cam eca onaxaic nahiaxac enauaq na shiguiaxauapi nache eca cam ñahiaxatexa naxa eda da ñoqpita

Aýem ýataqta qaialoqta da huo'o ca dalaxaic ilomaxaqui cha'aye qoioqteua'a aca'aca lasheue

Aiem yem sachegoqchiguiña Chaco ca ñaq aiem nogotolec iataqta sañahuanapegue' cam eca sapetalec ra coma' qaq nagui ra mashe aiem ỹi nache soota'a ñanaia na Buenos Aires nache nagui yem ima' da soosheguem nache sapelec nam coma' iataqta salhui taqaen aja' qataq chañi qashelec ra qaio' nache na nam sasauanapega ca na'aq aiem nogotolec

Yem ima' huo'o na jec na shigaxauapi chochaq qailotegue' taigue so jec cha'aye huo'o na qaica ca lo'onatac nache nataqa'en huo'o ra lachoxoyec lamaxa ra huo'o na llalaqpi nache iataqta quiaq ra huo'o na ne'ena ñaqpiolec ra iqouat nache huo'o na jec ilaque ca lo'onatac taia l-lla alhua taia que'eca peeulo lta'araic qalota na no'onatac

Aýem ýataqta yoqopita can ñaq sedaxaatac satapoigui asa'aso paxaguenaxaqui dam ýataqta yoqopita naxa da qai'axaia asa'aso huo'o da l-lamaxa ichoxot da ne'enapi napaxaguetacpi ñaqpiolec cad'ac nmatec cada'ac da'ashe nache da qai'axaia asa'aso natoina nache huo'o da lpe'e na ñaqpiolec naxa eso so ýoqta yoqopita

Asa'aso nmejna nmejnata l'enaxat televisión ýataqta ñimeten aýem da semeteetac nam ena potodo l'o ýi'oxoýaqchet na caipi ýataqta ñimeten da selota'a cha'aye ýataqta que'eca ýale ýataqta ýachaxan dam ýaýaten da ýi'oxoiaqchet cam eca caaio da ýataqta potoro

Cam shigaxaua taia que'eca l-lla alhua saishet ra chochaq jec mpacasheguem ca'ai cam maiche lma' cha'aye huo'o cam itetapeguet chaxan negue' ca, qalaxaye qaica ca shigaxaua ra chochac ca'ai ca maiche lma'

Aýem dam ipetaxa cam naýalec yi 'ima' qataq na laýipi shiýaxauapi huo'o dam ipetaxa taq ñaquitaxac da ýaýamaqchiguiñi onaxaic cha'aye qaica ca shíýaxaua huotaique cam qauem ndotec da ýaýamaqchiguiñi ca huotaique eetapeguec nshetaique 'aja' eda eda

Ayem nagui sa amaqten ñotapeqna nache huo'o añe yoqchigue ña tamnaxaqui

Ayem sa'amaqten na hua'auta nayaanec da ishet da no'onaxat enauac da shenaqta

sohua paatrec naxate'e qaca aca selo'ota'a nañigueye huo lahuoxo.

Aiem ra huo'o ca ñahuochaxaua ra qoioqta ca hueta'ague nache huo'o ram iqataxac ra ilo'ogue cam eca qataq cara'ac ntelañi ra huonoxonec ra huo'o ca taigue nache ishet ra nlotec cam taigue cha'aye iataqta huo'o ra lchec ne'enaua nqaico

Ca ilo'ogue so ileetapigui' maiche lta'a late'e soua ilo'ogue

Aýem sho'oxodeetac aso l'enaxat Gabriela Sabatini qataq aso Valeria Linch ýataqta ñimeten

Anam huetaigui ana anom plata saishet ra huo’o ca igueetalec saishet ra huo’o ca iacona cha'aye qanahuatalec huo'o que'eca huataxanaqle'ec ra ilotague ra qaica cam anac recacheuo recache

Hua' nam ena ihuodeuapi ñauochaxauapi qaica ca ldaxac da qaica ca qai'ot qalaxaye da huo'o cam naponaxac qai'ot nache chita'ague huo'o da ldaxac huo'o lqochoxo

Cam huotaique ca lmenaxanaxaqui qalota nam natena'aguet lqalaic salhuota'a ra iañoxot ca eetapeguec

Qomi' Qom huo'o ra maiche qaralamaxat nasotaxac taqa'en huo'o aso maiche qarvique

Aso nanguishe mapic huetalec yi dapiguem sa ivida'ague da collaxa

Ca lataxala' na shiyaxauapi da eesa da huo'o ca l'aqtac nache itauan na choxodaq

Aýem can ñaq soota'ague da 'ima' Chaco nache ýataqta huo'o da lqalaic da qailalec ca etaxat cha'aye qaioqta aca'aca lapel qataq aca'ca lacheugue nache huo'o ana'ana nshede da huo'o cam huotaique laquip nache da qailalec nam etaxat nache enauac qanuaachigui nam ena nhuoduapi nache qaica cam lachoxoyic da qailalec ca etaxat huaigui etaxat huangui aca'aca nshede 'aja'